Nafanafa alé haritee éjoow bu gakarang l'école yemeek mara ho bémiir burooŋ baamé gapasé duniya bun burooŋ bola pépé, nafa yola gajoom simihool miin atogéén so nawato so wanusaan waan asolahé bébaaj wo.